Ambony tany eto tsy misy olo mahaleo tena tanteraky hafa avao gnolo oo, i olo io ro mahavita ny aianao satria laha avy gnadro hahafatesanao i olo io ro miobata anao amin'ny fasandrazanao agny tsy misy mahsolo olo fa i olo io ro olo